अम हरो जगत बेबिन्नो ग्रहो उपग्र थक धेखे बोलिकुअ जे एइ ग्रहो उपग्र होमो उपग्र होमो हर् खदै नेजर् को एक पतप् नेजे अतिक् कम् गोरि घोरि थके जर् होमो ए ओकते लै खर कि हेइ ग्रहो होमो ब उपग्र होमो ए नेजर् नेजर् गतित्, नेजर् नेजर् नेदिस्थ स्थनत् नेजर् नेजर् गतित् <hesitation> हेइ हमयत् पग स्थन् कोरि नेजर् नेजर् कम् ब नेजर् नेजर् गतित् परितखन् ब गतित् अरम् भगोइ थके जर् होमो हेइ एक् नेदिस्थ हमयत् गन्ते पस्तनत् उपनितो होय् अरो ब हेइ पिथिबि ग्रहो ब उपग्र होमो हो नेजर् नेजर् कैसो होमो ब हेइ कैस् ग्रहोर् गति होनो कोरि अमर् पिथिबि कम् होमो परिसलन होय् थके जर् होहे हेइ ग्रहो ब उपग्र होमो हर् नेजर् नेजर् को एक पत् थक देखि घोरि।